﻿kamnin ku shira shugait ɓriu, kamnin ku forri, kamnin ku shira gogom ya ɗula, kamnin ya shuɓa, <noise> kamnin ɗangindan jenne ku shirra kacho washina shi nigomn ti kuro. <noise>